Raha amiko manokana aloha, biby rehetra misy maso avokoa ny ankamaroany, de raha biby tsy mahita izany a, fantatro izao mety hoe kankana ireny, zay izao no biby fantako hoe tsy misy maso.